Esie muvulamu vwanje shindu shindayanza, shiakwanza, ndayanza nasaye yambethanga, <hesitation> vulamu khukhola maendeleo kanje. Shiakhaviri, ndachama ikasi yanje yovulimi. Ikasi yanje yovulimiyo ikiranga nefuana shinga lue fwananga endi. Endithanga vulai efwalanga vulai. Khane ndayanza ikasi yanje handi siesi ndachama mbu ndechesingiekho avashianje. Ndechesiangakho vasianje ikasi yange yovulimi. Erukanga thingokho, erukanga thingombe, rukanga thisungura, engasinjia imbolea ya kienyeji, khurula khumwombe <hesitation> erukanga thinyeni erukanga inthushi, erakanga mimea tofauti tofauti. Ndaraka misala ethiama matunda aina tofauti tofauti. Mumukunda erakanga vindu tofauti tofauti. Khei ndachama mbu, shindu shindikho inasio handi siesi thie ndekesiekho avashianje vavekho inashio. Notira ikasi yovulimisa vulai, injala sovethanga inayo ta. Mapesa sokosangakho <hesitation> khunyanga kata shillingi ekhumi shokosa mumufuko tawe, kho nendi luanyi ndekesianga amakhuwa kovurimi, ndechesingia kata youth avana vashiri veshiragaraga, nenyoreee thigroup thiavu emalanga enziakhoyo embolakho navo khwikhale khuri khuri ngilwa onyala khwikhala mucommunity, ngalua onyala khwikhala nde avarendi, olekhala saa navandu novusuku tawe rekha khwikhale nomurembe nevindu vyeyanzakho, shindachama vusolo taa, ndachama avandu nivekhare vasolana, shindenya ga taa, nyanga vandu wivekhare vave nde maendeleo, okhore shindu shilachira okhore onyole shiakhuria shomukamba kata nolavao mukamba taa ulavao arie, ulavao ave nde maisha malayi, apana sa mbu mwikhalenge nimusolana nimwikhala nimumonyana, omanyire niwikhala saa nde makhuwa mavi mumuoyo, wikhala nolakholakho murimo, ochakanga khupara amaparo mavi, nochaka khupara maparo mavii kosi kalakhuruma okhole vindu vivi, lakini niwikhala saa niwishugulisha nde ikasi yiyo sovethanga na maparo mavi taa. Istress sovethanga inayo tawe, uvethanga sa yani wi, ovethanga sa nde thisughuli. Otira khushino otira khushino, ovethanga sa nemirimo throughout. Kho <noise> enjamanga ovulala. Vandu khwikhale alala, khwechesanie makhua kasuta imberi, kovulavu vwa mukamba nde ko kovulavu vwa vana va khwivulanga vano nde vethukhulu. Valole mienendo chiefu nichili milai, vosi valonde shiakhukholanga.